पहाण धर्तीको ऐसो जगहा हयं जहाँ <hesitation> पत्थर वालु मट्टि मिलके उँचो उँचो डंगा बनो होत हय । और <hesitation> जाधा उँचो ठाउँमे <hesitation> नदिया होत हयँ और ऐसो क्षेत्रमे खास करके गर्मी कम रहत हय जाणोको अवस्था जाधा रहत हय । हमर नेपालमे लगभग लगभग <hesitation> सत्तरी प्रसेन्ट पहाड हयं । और हियांके <hesitation> बासिन्दा खास करके फलफुलकि खेती जाधा करत होत हयं ।